מ'וויל האבן א גוטע, גענוג גוטע ליבשאפט דארף מען וויסן אז מ'דארף אוועקגעבן פון זיך און אפילו ס'איז שווער און די ווילסט נישט דאס אוועקגעבן און נאר אזוי קען מען אנקומען צו גענוג א גוטע שטארקע ליבשאפט.